Ñy asany ñy deshumidificatera moa aminy ñy fangala ñy hamandoa aminy ñy rivotsy: -Voalohany ñy deshumidificatera maninto ñy tsioky ho mando. <shushes> ñy faharoe ataony ñy hampanintsinintsy ñy tsioky. -ñy fahatelo. avoriny ñy rano azo aminy ñ'ando reñy. -ñy faha efatsy. ampoliny ñy tsioky mba ho maimaiky.